<noise> Tela agwanda imfani gumo gumo don sabili da tela wo da go gamara agwanda hawu daabay. Alsilama da kefari se kulu seno tele wo gwanda imfani, don ifo se, ni dii bani darbayay no tooru ni dii da tela din gono niga sambu kika nakan toru din wala nan kan ga ba taayan niga ta da tela. Iŋga ka ci tela wo agwanda imfani gumo gumo, zama tela wo day a imfana ga baa gumo. Da darbay taji taayan no iŋga dayno gan te da izenimono tela dayno gan te. To ni di mo tela gaskiya imfano kan aga te aga ba gumo gumo tela wo zama tela de gwayay kan aga te da taayan taji no da izeno no tela day no iga te da. Ni dii mo tela wo a imfano kan aga te andameyze se aga baa, zama tela wo gaskiya aga gway boobo te Di taayan taji no di izena no di di dumbiyaŋ taji no di izena dayno a kulu tela day no niga keki. Di tooriyaŋ no a kulu tela day no niga keki don tela a imfano ga baa gumo daa go batama ra. Ba mo asi ni se batama ra dole tela day no niga keki don a imfano kan aga te munadamize se a ga baa gumo zama a gwanda haawi daabay, zama ifo kaki hawi daabay kan tela ga te ni dii ba ni darbay tooru no <noise>